Ao ro mba misy raha hiangaviko anao sesela moa fa da aho nisy olo nanirahagn- nisy olo nagniraky ana handeha hagnety raha agny eky, da ity a raha za sy hitako aia gn'agnisiako an'azy la mba misy fotoa kidikidy eky anao mba iteo io mba araho maso mba omemenao sakafo eo izy zany e, afaky matoky anao amin'izay iaho.